і наргиздің жастық шағын еске алу үшін бала кезіңізде не үшін таяқ жеп едіңіз деген тақырып алып отырмыз
қазір ән тыңдап алайық одан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
бақытым барым бағым тағатсыз сағынғаным
гүлдей еркем ай күндей көркем ай жаным жаным жаным
жүрегім жүрегім бақытым өзіңдеп білемін
жүрегім ай ай жүрегім аруым әдемім гүл едің
жүрегім жүрегім бақытым өзіңдеп білемін
жүрегім жаным жүрегім аруым әдемім гүл едің
тәп тәтті бал шырыным қасымда қалшы күнім
еркем етейін еркелетейін гүлім гүлім гүлім
жүрегім жүрегім бақытым өзіңдеп білемін
жүрегім ай ай жүрегім аруым әдемім гүл едің оу
жүрегім жүрегім бақытым өзіңдеп білемін
жүрегім жаным жүрегім аруым әдемім гүл едің
жүрегім жүрегім бақытым өзіңдеп білемін
жүрегім ай ай жүрегім аруым әдемім гүл едің
жүрегім жүрегім бақытым өзіңдеп білемін
жүрегім жүрегім аруым әдемім гүл едің
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз нөл нөл
таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз сағат тілі тоғыз нөл нөлді көрсетуде
студиямызға сіздерді жаңалықтармен таныстыру үшін жандос сейдаллин деген әріптесіміз келіп отыр екен тағы да қайырлы таң дейміз жандос
тағы да қайырлы таң
дайынсыз ғой жаңалықтармен таныстыруға әрқашан
кезек сізде сосын таңғы шоу жалғасады
жаңалықтар
студияда таңғы жаңалықтармен жандос сейдаллин
қостанай облысында тасжолда жол көлік оқиғасы болды
жол апаты салдарынан екі адам қаза тапты және төрт адам зардап шекті деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
фольсваген гольф маркалы автокөлігі мен мазда көлігі соқтығысқан оқиға жиырма үшінші шілдеде шамамен он сегіз нөл нөлде қостанай сарыкөл автожолының оныншы шақырымында болған
жол апаты салдарынан мазда көлігін басқарған жүргізуші оқиға орнында қаза тапты
мазда салонында отырған төрт жолаушы әртүрлі дене жарақатымен облыстық ауруханаға жеткізілді
қырық бір жастағы жолаушы ауруханада қайтыс болды осы дерекке қатысты тергеу шаралары басталған
алматыда жолаушы қыз автобустан құлап кетті
куәгерлердің айтуынша мұнда автобус жүргізушінің кінәсі жоқ
төтенше жағдай кеше болған жүргізушінің айтуынша ол алматы бір теміржол вокзалынан ащыбұлақ елдімекеніне бет алған
өзінің аялдамасын өтіп кеткен жолаушы көлікті тоқтауды өтінді
жүргізуші оң жақ жолаққа өтіп көлік тоқтаған соң есік ашқан куәгердің айтуынша қыз телефонға үңілген қалпында баспалдаққа басып шықпақ болып абайсызда көліктен ұшып түсті
жүргізуші кінәлі болмаса да автопаркке қызметтік тергеу жүргізіліп жатыр тиісті шара қолданылатын болады
елордада жас мұғалімерге жатақханадан орын беріледі
осылайша үш жүздік орындық жатақхана салу арқылы елордада мұғалімдер тапшылығын шешу көзделіп отыр
бұл туралы нұрсұлтан қалалық білім басқармасының басшысы әнуар жанқозин мәлімдеді
бос жұмыс орындары көбінесе бастауыш сынып мұғалімдері мен тәрбиешілер
бұл жоба тамыз қыркүйек айында іске қосылады және мұғалімдерге тұрғын үй сертификаттары берілмек деді жанқозин қалалық әкімдікте өткен баспасөз маслихатында
сонымен қатар білім басқармасының басшысы елордалық бір оқушысының мектеп формасының құны шамамен отыз мың теңгені құрайтынын
және ата аналар мектеп формасының сапасын өздері қадағалайтынын айтқан болатын
бүгін токиодағы екі мың жиырмасыншы жылғы олимпиада және параолимпиада ойындарының ұйымдастыру комитеті олимпиада медалінің дизайынын медаль лентасы мен футлярын таныстырды
таныстыру рәсімі токиоға дейін бір жыл мерекелік іс шарасы аясында өткенін айта кетейік
жиырма төртінші шілде бастау алатын екі мың жиырмасыншы жылғы олимпиада ойындарында әлемнің барлық мемлекетінен он бір мың тоқсан спортшы қатысады
әзірге осы келесі жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныс боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн құбылмалы плюс отыз градус нұр сұлтанда күн бұлтты плюс жиырма алты градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
сағынып жүрмін әлі де сені
сағыну өмір заңы деседі
аңсап өткенді қанша көктемді шығарып салдым қимай
жанымды қинай тағдырыма кеттің сен сыймай
неге жүрек бір сәт тынбайды неге мазалайды бұл қайғы
неге неге күлкімді ұрлайды неге
неге сезім сөніп қалмайды неге сені ұмыта алмайды
неге адамды үміт алдайды неге
әзірге амал жаралы бірақ
жапырақ жүрек барады қурап
еркелегенің өртенген емің бәрі де бүгін арман
қол жетпес арман ақ құсымсың алыста қалған
неге жүрек бір сәт тынбайды неге мазалайды бұл қайғы
неге неге күлкімді ұрлайды неге
неге сезім сөніп қалмайды неге сені ұмыта алмайды
неге адамды үміт алдайды неге
қол жетпес арман ақ құсымсың алыста қалған
неге жүрек бір сәт тынбайды неге мазалайды бұл қайғы
неге неге күлкімді ұрлайды неге
неге сезім сөніп қалмайды неге сені ұмыта алмайды
неге адамды үміт алдайды неге
неге адамды үміт алдайды неге
сағынып жүрмін
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында және инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали сонымен қонағымыз келді
қонақты бағана бүгін қонақта кім дегенде наргиз әдемілеп тұрып таныстырған
өзін тағы бір рет дұрыстап таныстырып жіберсең
бүгін бізде қонақта қазақ эстрадасында танылып жүрген өзі кремет әнші даусы өте күшті және саксафоншы серік ибрагимов ағамыз
жоқ жақсы күшті ііі кларнетшідемін мен
негізі кларнетші де одан кейін қызылордашы
қызылордашы иә ііі сосын күйеуші досшы жылқышы әкеші жылқышы
қазір енді спортқа кетсем бе деп жүрмін десең
қай тениске ме
ойлану керек болып тұр енді ми қозғайтын жұмыс
ассалаумағалейкум тағы да і уақытыңды бөліп келгеніңе рахмет дейміз
бүгін ііі серік бауырымыздың ы жаңа әнінің тұсауы кесіледі иә
жетіп алыпты ғой саксафоны бар әнші жігіт жаяу дейді
жаяу келдіңіз бе жоқ
қау өсекке сенбеңіздер ол і өтірік десеңші иә
жоқ негізі қазір жаяу жүрмін жәке менде машина жоқ екі жылдан астам уақыт болды
директорымда бар машине сол апаратын жерге анда санда апарады
оңай бар ма оңай жоқ бірақ менде анандай не бар ыыы велосипед бар велосипедке карта
шынымен көшеде тұрған
иә біртүрлі қарайды адамдар кейбір танып қалыватса
әй жай ұқсайтын шығар дейтін шығар
сондай анандай әңгіме айтып кәдімгі сондай күшті нәрселер болады негізі өтіп кетсем адамдар арасынан ше мхм
қарап бірдеңе ол ма сол сияқты жоқ ол емес ол онда велосипедпен жүрмейді ғой деген сияқты
бірақ десе де сол ыңғайлы болып жақсы жасап қойған да күшті қылып көтеріп мінбейсіз көтеріп шықпайсыз
ііі кез келген жерге бара салуға ыңғайлы өте
электронды қазір бәрі соны қолданады ғой
кішкене болса да пайдасы бар дүние жақсы да
қазір ат шығарып қойса атқан мініп жүре берер едім
сол бір орында тұрғаны ма ешқандай қимыл жоқ
иә сол жағынан ба денсаулыққа зиян омыртқаға зиян екен
ассалаумағалейкум дейді бала кезімде мамам інім екеуімізге тапсырған жұмыстарды жасамағанымыз үшін көше жақтан үйге қарай қуып келгенде
біз тез жүгіріп келіп қоршауға кіре сала шыбық таяқ соның барлығымен бізді ұратын дейді
бүгін тақырыбымыз сондай ы бала кезіңізде не үшін таяқ жеп едіңіз деген а ойбай
мысалы наргиз ыыы көп таяқ жеген екен себебі қаңғып кетеді екен ііі
енді біз бұзық болдық қой енді бұзық болдық ерме болды ой біраз нәрсе
ең көп немен ұратын еді белдік деп жатыр біздің
шайнектің жаңағы тоғы дейді тоғымен ұратын дейді
таяқпен енді белдікпен білмеймін белдікпен ұрған жоқ сияқты мені
қолмен жалпы
қызылордада күрішпен ұрады екен
иә серік ибрагимов таңғы шоуда қонақта достар жалғастырамыз
таңғы шоу
есімді алған жанарың жоқ жоқ жоқ дана
көзім талмай қарадым жаным шаттана
сондықтанда қарағым менің көп көп көп қара
жүректің тек табады емін мөлдір сәт қана
солай аяулым саған құшақ жаямын
кетпе бір сәт жанымнан сенсіз өтеді баяу күн
иә солай аяулым саған құшақ жаямын
кетпе бір сәт жанымнан сенсіз өтеді баяу күн
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
теңдесі жоқ сұлусың жоқ жоқ жоқ баға
көңіліме жылусың берер үміт ғана
көзге бірден түсесің қалың топ топ топта да
көрсетемін мен сүйгенім де сені мақтана
солай аяулым саған құшақ жаямын
кетпе бір сәт жанымнан сенсіз өтеді баяу күн
иә солай аяулым саған құшақ жаямын
кетпе бір сәт жанымнан сенсіз өтеді баяу күн
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
рина рина ринярым қазақшасын жырладым
жүрегімнің жартысы сенсің бағым сен жаным
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
серік ибрагимов бүгін бізде таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз достар
былай дейді қайырлы таң қалайсыздар радиом істемей қалды инстадан тыңдап келе жатырмын сикошқа үлкен сәлем ол мен үшін мәңгі ұзын болып қалады
маржан сәдуақасова ааа
сен маржаннан ұзынсың ба не иә
міндетті түрде солай болатын
кім кім мен маржаннан ұзын шығармын десеңші иә маржанға үлкен жалынды сәлем мхм
өткенде жұмыстарды не істедік деп сәлем айтыңыз
жоқ болып кеттің ғой деп пе жоқ болып кеттің ғой хабарласамын хабарласамын деп десең мхм
мал баққандар бар ма мал бағып жүріп ойын баласы мал естен шығып кетіп поляға түсіп кеткен дейді
қарауыл атпен шауып келіп қамшымен осып осып жіберген дейді
мал баққанмын иә мен мал баққанмын мен біраз нәрсе істегенмін ауылда
қойды күпкіге түсіріп көрдің бе
қандай неге күпкіге
күпкіге деген бізде күпкі деген нәрсе жоқ
анау дәріге шомылдырады ғой малды
үсті жаңағы биттемесін деп
енді бізде сброс су бар ғой канал соған түсіреміз
қой жуғамыз өзіміз просто
қой қырқуды білесіз бе иә қой қырқуды білемін қой қырыққанбыз
поляға ұрлыққа түсіп таяқ жеген кез болды ма немен
иә иә енді қызылорда жақ
алма сондай ұрлаймын деп ұсталып қалған кездеріміз болды енді қатты таяқ жедім деп айта алмаймын бірақ десе де
ұрлап бір ұсталып қалып бытышымызды шығарған жоқ бірақ десе де өте мықты ұры едік қой десең
кішкентай кезде алма м анау мынау ұрлап кішкене ұрыс естіп сондай сондай болған біраз заттар
серік аға қарасаң қалада өскен балаға ұқсайды иә
ассалаумағалейкум қалайсыздар баршаңыз сикош бойыңыз қанша білуге болады ма дейді бір де жетпіс қой
бір де жетпіссің бе іхі
серікке ассалаумағалейкум жерлесімін екеуіміз бір ауылдан бір мектептенбіз дейді
ыыы ассалаумағалейкум серік мырза қош келдіңіз менің туған күніммен құттықтап жіберген серік ибрагимов дейді гүлмира мхм
ассалаумағалейкум кішкентай кезімде мама ұрмақшы болған ғой сол кезде атам ііі мұхитты ұрған мені ұрған деген ғой сонымен таяқ жемеппін дейді
іхі ассалаумағалейкум күндеріңіз сәтті өтсін өте жағымды радио бүгінгі тақырып талай нәрсені еске түсіріп күліп отырмыз
бала кезден ауылдың бастығының үйіне көк алма ұрлап ұсталып әкемнен таяқ жегенмін дейді досжан
жаңа серіктің айтып отқаны алма ұрлау деген сол
сүйікті әншілерімнің бірі дейді серік ой рахмет
маржан енді жарайды маса шаққаннан бойы өспеген ал сіз ше серік ауылда маса көп пе еді дейді
маса көп біраз нәрсе шақты ғой енді біраз нәрсе көп
негізі бірақ ұзын ғой ұзын болғанда
анам үйде үнемі айтатын ғой әй сәбіз же турникке тартыл сәбіз же турникке тартыл деп
ы қанша сәбіз жедім ы турниктен біраз тартыламын енді бір жиырмадан қазір енді жиырмадан асырамын тренировка жасап жүрсем бір отыздан асырамын да
соның өзі кейде көмектеспей қалады ма деп қоямын мен
нені отыздан асырамын дейсің турникті де іхі
бойға қатты әсер етпейді ме деп қоямын да ол
жасым отызда мен баяғыдан жақсы тартыламын турникке
өтірік екен дейсің ғой енді
жоқ өтірік болғанда да может кішкене көмегі бар шығар бірақ мен ондай қатты ұзын болып кетемін деп ойладым енді
бірақ мен бала кезімде капустаға жақын болғанмын қазір құдайға шүкір табысым жақсы десеңші
менің мамам бұзалық жасамай тұрып алдына ала ұратын мама мен не істедім неге ұрдыңыз десем істеп болғаннан кейін ұрғанның пайдасы жоқ дейтін дейді түһ қандай тәрбие
ассалаумағалейкум қалайсың сикош кәмпит әлде балмұздақ жегенді жақсы көресің бе дейді
кәмпитке бала кезде жеп уже шығып кеткен сияқтымыз қант жеп
тәттіге жоқсың ба қазір құмшекер жеп қазір тәттіге қатты жоқпын
кілем қағатын кілем қаққышпен де таяқ жедік қой талай дейді
ой айтпаңыз ол қатты тиетін еді ғой
келінтөбенің жігіттеріне сәлем деші серік дейді келінтөбенің жігіттеріне сәлем
бізде кілем қағатын жоқ ауылда тек таяқ қой жыңғыл қып қызыл
серік кішкентай кезінен әнші дейді серікпен бірге мектепте хорда ән айтатынбыз дейді
көршілер айтатын тұғын маған анау
эй айқайлап
болды ұйықтайықшы деп
сен айтқанда ма иә
қазір сол кісілердің тойын барып жүрмін десеңші
мхм ауылда старшактардан таяқ жеді ме сұрашы жаке дейді
ауылда старшактардан ба
білмеймін ондай қатты
қаншасыншы атаман болдыңыз
мен төртінші сыныпқа дейін бірінші атаман болғанмын

ешкім ешкімнен қорықпай кетті ғой әйтеуір
одан кейін тоғыздан кейін мен кетіп қалдым ауылдан
сол ғой сенің айтып отырған сенің байқағаның сол ы одан кейін қаланың жігіті болып кеттім
тоғыздан кейін ба тоғыздан кейін
қай жерде оқыдың екі мың төртінші жылы ауылдан і кетіп қызылорда қаласында
сол жерге бардым екі мың сегізге дейін сол жерде оқыдым
құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясында екі мың сегізде түстім екі мың он екіде бітірдім содан бері сол алматыдамын қазір мхм
үйтіп бүйтіп әйтеуір итшілеп өмір сүрватырмыз ғой десең
қалай үйтіп бүйтіп үйтіп бүйтіп итшілеп деймін де итшілеп дейді
итшілеп деген сөз сол квартира жалдап жаңағындай таксимен жүріп қаңғырып деген сөздің несі иә синонимі сияқты иә
ал саудадағы әке шешем үйді сыртынан жауып кететін келген қонаққа тамақты үлкен табаққа салып терезеден беріп тауысып қойған кездер еске түсті ғой дейді
сикош ыыы су жағасына барып демалып үлгірдіңіз бе биыл дейді
биыл ма биыл биыл биыл үлкен көлдің жағасына барып а өткенде барғанмын айтпақшы ақтауда
күшті демалатын жерге бардық бөлек сөйтіп біз барған кезде күн бұлт болып кетті

скутермен жүретін серік ибрагимов таңғы шоуды жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жылап күліп құлап тұрып өтіп жатыр уақыт шіркін ай
бес күн өмір өтер бір күні ай
жұлдыз ағып түнді жарып күн ұядан қайтып шықса да
кешегі күн келмесі анық
қайран өмір ай сайран көңіл ай бақытқа асығамын уақытқа бағынбай
бірде қиын ай ал бірде бәрі оңай
қайран өмір ай шіркін көңіл ай бақытқа асығамын уақытқа бағынбай
бірде қиын ай ал бірде бәрі оңай
самға нарға армандарға жаяу жүріп жетемін қалай да
шыда жүрек шыда жарайды ма
шіркін уақыт күлкің жақұт күліп жүру керек мәңгілік
бұл өмірге келу де бақыт
қайран өмір ай сайран көңіл ай бақытқа асығамын уақытқа бағынбай
бірде қиын ай ал бірде бәрі оңай
қайран өмір ай шіркін көңіл ай бақытқа асығамын уақытқа бағынбай
бірде қиын ай ал бірде бәрі оңай
қайран өмір ай сайран көңіл ай бақытқа асығамын уақытқа бағынбай
бірде қиын ай ал бірде бәрі оңай
қайран өмір ай шіркін көңіл ай бақытқа асығамын уақытқа бағынбай
бірде қиын ай ал бірде бәрі оңай
жарнама есіңде болсын ұлы күшпен үлкен жауапкершілік келеді
өз суперсмартфоныңды қаһарманға айналдыр
галакси а қырық және а елу қаптарымен марвел әлемінің қуатты энергиясын сезін
смартқа смартфонның сырт түрін ғана емес сондай ақ ішкі кейпін айбынды марвел әлемінің стиліне өзгертеді
ақылды қаптың суперкүші жайлы көбірек самсунг нүкте кизет сайтынан біле аласыз
смартфон планшет роутер смартсағат
енді сен бір тарифтен бір уақытта бірнеше құрылғыларға шексіз интернетпен бөлісе аласың
алтел ұсынған қызметін қос
толығырақ нүкте алтел нүкте кизет сайтында
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промо қаптамадағы три желание майонезін сатып ал
мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желание беретін миллионға асық
қайтарыңдар қайтарыңдар бұрынғыдай енді болмайды
барлықтарыңыз үшін одан да көп шексіз әлеуметтік желілер
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бар болғанда бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге және қорларды шексіз ауыстыру күн сайын
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
таңғы шоу бүгін бізде қонақта серік ибрагимов
серік егер әйеліңмен ұрысып қалған жағдайда әйеліңді жеңгің келсе одан бірінші болып жылап жібер дейді саған
иә постоянно сөйтем десең иә оны білемін
сәке өнеріңе ризамын дейді
ассалаумағалейкум жаке серік құрдасым өрге өрлей бер алла тағала тіл көзден сақтасын дейді әумин рахмет
іхі ас сіңімді болсын серік сізге дейді
і қалаға шығу мүмкіндігі жоқ ауылдарға тегін концерт беруге қалай қарайды екен дейді
білмеймін негізі қазір кез келген еңбек бағалану керек деп ойлаймын
себебі жолдың ақшасын ше шығарып беру керек те
і бірден білініп тұр қалады оққаны иә
былай тегін де қоюға болады әрине әлбетте
енді ондай дым мысалы жағдайы жоқ қазір бірақ ауылдар құдайға шүкір ғой бай
жолдың пұлын төлей алатын шығар әрине әлбетте
кез келген ауылдық жерде кез келген жерде ііі бір қымбатқа бір концерт қойып көрмеппін мен
қанша болады билет шамамен ол жақтарда
ауылдарда мысалға бес жүз теңге сондай ғой
жоқ ыыы ауылға шақыратын болсаңыз ең құрымаса жол пұлын төлеп беріңіз себебі і оп оңай айқайлай аласыз әй сен дұрыстап айтсай ей жол пұлыңды төледік қой деп
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма дейді алты жеті жасымда өзімнен үш төрт жас үлкен ағам екеуіміз ауылдың шетінде қой бағып жүріп
ойын баласы болғандықтан тоғандағы кішкентай балықарды аулаймыз деп қойды ұмытып кетіппіз
бір уақытта марқұм әкем келіп ей әкеңнің қой қайда деп айқайлады қарасақ қой жоқ
поля поляны кезіп қой іздедік әкем атпен біз жаяу ағам жалаңаяқ бишік құйрыққа тигенде дейді атқа жеткізбей кетесің дейді мінекей
иманды болсын әкеңіз
і ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма дейді серік мырза қош келдіңіз сіздің әйеліңіз өте сұлу дейді
рахмет мхм мен де солай ойлаймын десеңші
серік бауырым бүгін қайрат командасы евролигаға жорыңғын бастайды израилде бармадың ба қолдайық
қай спортың жанкүйерісіз қайсысын қарайсыз өзіңіз
бокс қараймын геннади шықса күрес
геннади головкин шықса бәріміз қараймыз ғой ол кезде тіпті білмеймін енді бокс қарамайтын адам жоқ шығар
күрес қараймын қазір
ы бауырларым достарымды тағы да ең мықты мықты
спортқа кетем дедіңіз сол күрес жаққа кетіп бара жатсыз ба
негізі күреспен айналысқан ғой серік
иә бұйырса анау бір
өзімнің ойымда жүрген бір дүние бар соны жасасам ба деп жүрмін де бір бір жылдай дайындалып сондықтан алдағы уақытта айтамын

үлкен нәрсе үлкен жоба деп бәрін айтып қойсаң иә
осылай қылайын деватырмын бірақ ол секрет десең
өнеріңе байланысты ма ол әлде иә иә өнерге байланысты ғой
мен оқыған мектепте орыс тілінен беретін апай ы болған дейді сол кісі сабақ оқымай келгенде қалын сызғышпен бастан бір ұратын сонда басымыздан шишка шығатын
оны ата анаңа айтсаң одан сайын таяқ жейтінсің дейді
ассалаумағалейкум жаке қалайсыздар жаке прима жігіттеріне сәлем жолдап жіберіңізші мирастан және гошадан рахмет жакош дейді сәлем жолдадық
сәлем серік ибрагимовтың руын сұрасақ жауап бермейді сіз сұраңызшы руын өтініш дейді
негізі ру деп қатты бөлінудің қажеті жоқ негізі мен айтайынды енді руымды бірақ ол бөлініп сондай бір болады да бір
сондықтан негізі мен қожамын
нұр сұлтан қаласына қашан келеді екен дейді
і нұр сұлтан қаласына м ііі білмеймін сол нені қарау керек календарь
а ы жақын арада қай жақта болатыныңды білмейсің әзірше білемін қызылордада боламын
қашан ыыы отыз біріне
той концерт мхм сосын тағы бірдеңе ненің ашылуы үлкен бір мешіттің ашылуы тамаша
серік ибрагимов таңғы шоу достар ал қазір тұсаукесер сенемін саған әні жұлдыз фм де
ал ств арнасынан дәл қазір сол сенемін саған әнінің бейнебаянының тұсаукесері болады ал кеттік
эфирде таңғы шоу
бағалай алсаң бағалым бақытың болып қаламын
аяласам мен қалай анамды сені солай аялай аламын махаббатқа адалым
сенемін саған сенемін сені жақсы көремін
жүрегімді жұлып беремін кеудемнен
сенемін саған сенемін сенім артып келемін
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
қадірлей алсаң қадірлім басыңа қонған бағыңмын
білесің бе жанымда жүрсең де мен өзіңді жанымдай сағындым жұбанышы жанымның
сенемін саған сенемін сені жақсы көремін
жүрегімді жұлып беремін кеудемнен
сенемін саған сенемін сенім артып келемін
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
сенемін саған сенемін сені жақсы көремін
жүрегімді жұлып беремін кеудемнен
сенемін саған сенемін сенім артып келемін
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
сақтасын тәңірім біздерді сенбеуден
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
о құтты болсын дейміз серік жұлдыз фм де бүгін сенемін саған әнінің тұсауы кесілді
мен жаңа айтып отырмын үзіліс кезінде серікке бірден көз алдыма ы қол шатырдың астында ы қол ұстасып билеп тұрған екі жас елестеді
бу анау жақта анау жақтан қар жауватыр
бәрі телефонға түсіріватыр кішкене ы жарық жартылай жанып тұр қараңғылау кішкене серік ән айтып тұр
иә негізі осы дәл солай ыыы не болады ойлауға болады
себебі бұл негізі мақсаты мынандай болды ғой ы мен сол жаңағы екі жасқа арнап айтатын кезде де әңгімемді ұшын шығарып қойған болатынмын
ы сіздер білесіздер ы махаббатым әні шыныменде жастардың гимні болып кетті ғой қазір тойларда
десе де махаббаттың ең үлкен тірегі сенім сенім болмаса махаббат болмайды
сондықтан бір бірлеріңізге сеніңіздер сенемін саған қалай
бұл подход қой негізі бірақ десе де мен ы клипті әнді таныстырып кетейін
ән сенемін саған әні ол бақыт бидаш деген бауырымның әні және соның идеясы і өңдеген сол жігіт
сөзін жазған ершат қайболдин деген ақын бауырымыз ыыы және клиптің ы сценариі режиссері і жанболат найзабеков деген бір жақсы шығып келеатқан қазіргі таңда режиссерлардың режиссер
сценариін сол жазған үйлендім менің де сценариін сол жазған бар бардың сценариі қыз баланың сценарий режиссеры сол
түріне қарап айтпайсың ондай жігіт деп
ал енді махаббатым кел маған деген әндеріңіз ы айнамкөз ханымға арналған сіздің жарыңызға иә бұл ән
бұл ән де иә сенемін саған
сенемін саған деген ән осындай бір үлкен байланыс қой бір біріміз сенбесе сенім болмаса ондай жерде махаббат болмайды ғой шынымен де
сен енді қазір әндеріңмен ы шүкір талай ыыы жастар отбасын құрып жатыр ол отбасында қазақтардың саны көбейіп жатыр деген сияқты
ы қашан ұзатасың енді негізі ше сондай ой болған менде
ұзатамын деген ой емес бірақ анау тоқтар ағамыздың иә әні баяғыда тоқтар ағамыз айтқан ғой
көршінің қызы керемет
қазір бәрі айтып жүр ғой қандай еді ұзатуға айтатын ән бар еді ғой
еркем еркем еркем дейді ма
қазір меломан ұзатады айдар ұзатады
бірақ мен армандаймын мысалы мені меломандық жігіттер еркем еркем деген әнімен шығарып салса күшті болатын сияқты
сені ме иә
сен асықпа ы сен күйеуге шығамын дегенше серік
шығарып оның аранжировкасын өңдеп дайындап қойғанмын сөйтсем осындай көп адамдар сөйтіп айтып кетті
содан кейін одан да әңгіме қылмай ақ өзімнің көңілді әндерді айтып жүре берейінші дедім де қойдым
жалпы негізі сондай бір әкесімен билетуге арналған мен сондай ұзату тойы болсын не болсын бір әкесімен билетуге просто ортаға шығарып
әкеңнен әкеңе жетесің деген ән бар еді ғой мхм и сен ұшасың кетесің деген сол ән ғой а болды жарайды
тегін тойға барып тұрасың ба өтініш жасаса жағдайымыз болмай тұр еді серік мырза бір келіп кетесіз бе деп
ы жолың түсіп тұрса жолым түсіп тұрса әрине иә
барып тұрасың иә баруға иә тырысамыз
бірақ анау рахмет жиі барамыз ғой біз
шықпай тұрған кезде ііі
аптасына бір алты той болса соның төртеуі ме бесеуі ме бесплатно болады ғой
тегін той болады да соның төртеу бесеуіне кіріп платный тойға үлгіре алмай қалатын
жоқ соның арқасында деймін де рахметтің арқасында бір осындай бір сіздермен сұхбаттасатындай бір дәрежеге жетіп қалдым ба деп ойлаймын
әрине біз күнделікті естіген рахметіміз ол бізге сауап
ыыы алладан иә батасы қайтіп көп болып келеді де ол әрине әрине
сол үшін рахмет айта беріңіздер рахмет ести беріңіздер серік ибрагимов таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
жаяу жүре білсең өмір сүре білсең қадамды алшақ басып ойың самғасын
көлікке мінбеймін пойызбен жүрмеймін ұшақта ұшпасам да аяқ талмасын
жаяу алыс емес тауың да баяу мен жетемін ауылға
қалада да да келемін жаяу тағы да жүрек дүрс дүрс дүрс дүрсілдеп қағуда
бағына на на дауыл мен суық жауынға тамаша табиғат жаяу жүр жауында
бақытқа мас күйде мінбеймін таксиге пайдалы денсаулыққа жаяу кетемін оу
көшенің жетегін ойланып өтемін асықпай арманымды қуып жетемін
жаяу алыс емес тауың да баяу мен жетемін ауылға
қалада да да келемін жаяу тағы да жүрек дүрс дүрс дүрс дүрсілдеп қағуда
бағына на на дауыл мен суық жауынға тамаша табиғат жаяу жүр жауында
жаяу жүресің бе ойнап күлесің бе аяғың сүрінбесін ашық жолыңда
сабылып не етесің жаяу ақ жетесің жүздерің күлімдесін бәрі қолыңда
қалада да да келемін жаяу тағыда жүрек дүрс дүрс дүрс дүрсілдеп қағуда
бағына на на дауыл мен суық жауынға тамаша табиғат жаяу жүр жауында
қалада да да келемін жаяу тағы да жүрек дүрс дүрс дүрс дүрсілдеп қағуда
бағына на на дауыл мен суық жауынға тамаша табиғат жаяу жүр жауында
жұлдыз фм де таңғы шоу
қалада да да серік ибрагимов бүгін бізде таңғы шоуда қонақта
і жәке кезекті демалысқа шықтыңыз ба дейді жоқ ыыы шыққан жоқпыз әлі
ыыы серік мырза ыыы элеонораға сәлем деңізші өтінемін ыыы алдын ала көп көп мхм
о серік қалайсың павлодарға қашан концерт павлодар шымкент ақтау сені сұрап отыр
иә ыыы шымкентке қойдым
шымкентке күнде тойға барыватырмыз ғой алла бұйырса
бірақ ііі павлодарға бұйырса барамыз
пока белгісіз болып тұр енді ол жақта бір кішкене бір кісілер бар
солар шақыратын шығар
бір кісілер бар дегенге келсең көресің
әр қалада бір кісілерің бар сияқты ғой
жоқ одан кейін ыыы
шымкент астана негізі әр мысалға сезон сайын ауысып тұрады негізі
жазда қайда көп шақырады
ммм шымкент шығар көбінесе
ассалаумағалейкум серік мырза жаңа әніңізді тыңдадық бейнебаяныңызды көрдік өте тамаша шыққан осындай ән үшін сізге рахмет дейді
сіздерге рахмет бағалаватқандырызға рахмет
қайырлы күн ерген аға неге мультфильм деп атайды сізді дейді

ерген ағамызбен біз ой екі мың он бірден бастап танимыз ғой екі мың оннан бастап
мен ол кезде жоқпын ерген ағалар да ол кезде жоқ
қайдан танисың оны ыыы студияға келіп студияда жұмыс істеген ұлықпан ағада
ол кезде ғалымжан жұлдызбай деген әнші ағамыз бар тұғын
сол кісінің мен домбырасын костюмдерін асылып алып сол кісімен жүретін тұғынмын ол той басқарады
сол студияда әндерін жазғызады мхм ы ақ тілек жаңағы көк жөтел деген сияқты сол кезде әндер болыватқан әндер
сол кездері танысқан тұғынмын сол содан бері жақсы араласамыз
содан бері әйтеуір әй мульфильм деп і еркелетіп өздері бауырына басып сөйтеді сондықтан мхм
келе жатырмыз қазір балхаш қаласында таңғы ас ішіп сіздерді көріп отырмын дейді
не ішіватыр екен десең

өнер барысы туралы сұрағым келген
не себеп болды сіз соның алдында бізге эфирге келіп і бұйырса өнер
сол аз сөйлеп семіз шығу керек екен негізі
бірақ і деп айтқан жоқпын десе де ы бірақ ы мынандай нәрсе бар енді
бақ қой шынымен де бақ бақ жанса кез келген жерде шығып кетуі мүмкін де мысалға
ііі кейбір мықтылар сүрініп қалып жатып ұтылып қалыватады екен де өздерімен өздері шалынып қалып
менікі мынандай болды енді менікі і аян да мықты жігіт қой ол спортқа бейім жігіт аян
менің қарсыласым болды және он төрт ы килограмм салмақ меннен үлкен болды айырмашылық айырмашылық иә
бірақ енді аян аянға да айттым олардың менің қалай күресетінімді біліп қойға тәсілімді
оған тек қана ұстап күтіп жүру керек болды да мені болды сондай қылып жасады
ыыы аянға айтамын ғой аян мен ұтылдым деймін де бук деген нәрсе бар күрсте мхм сондай алып ұтылдым бес рет
ііі мен оны екі ақ рет пе тастадым букке мхм
ал жартылай деген бар таза жеңіс деген бар жамбас деген бар олар буктен үлкен де нелердің барлығы
мен соны айтыватырмын ғой аян неге сен ең болмаса мені жартылай қылып тастамадың неге таза қатты ұстамадың
просто мен мысалға мен жасаймын басып қалса мен тізеге бүйтіп қолым тиіп қалады или тізем тиіп қалса бітті
мен бүк ұпай бере береді де оған
сөйтіп сөйтіп букпен беспен жеңіп кетті енді бес минуттың ішінде күрестік
десе де бақ қой ыыы сондықтан меннен мүмкін ы дайындығы мықты болған шығар
келесі жылы қатысамын ба деген үлкен ы не болды менде желание дейді ғой анандай
бірақ травма алып қалдым қолыммен аяғымнан сіңірден
сөйттім де аяғымды қазірге дейін емдеватырмын әлі үш айдай екі жарым айдай немен жүрдім анау бүгілмейтін ы не бар ғой карсет
ііі содан кейін қолыма сол бір жарым айдай тағып жүрдім қолым кішкене бір сүйік сынып кеткен екен

қазір күшті жақсы бірақ екі жарым айдың ішінде көп дайындық істеп қойғаннан кейін сондай сүйіктердің бәрі шыдамай сыртқа қарай шығыватыр да
десе де оны бапталу керек қой енді кішкентай кезімізде мысалға біз қазір
мен мысалға қазір отыздамын отыз жылдың ішінде екі жарым ай
анандай үлкен немен сондықтан да жай жай дайындалу керек екен де
серік ибрагимов таңғы шоуда ән жаңалық одан кейін қайта ораламыз
жұлдыз фм де таңғы шоу